El roillu s'apreta contra la massa al repiá-lu por cima della, esparramándu-la i queándu-la dun gordol conhormi.